Mila torohevitra avy aminao momba ny zava-dehibe iray aho e. Misy fianakavianay izay hoa tsy tafiditra ampasan-drazana intsony izy de mba mila hevitra any aminao inona ny atao? Nivadika finoana mantsiny ledala de tsy hita intsony hoe inona ny anaovana aminazy? Sao de mba afaka toroinao hevitra aho am'zany e? Lay izy lasa resa-be ao am'lay fianakaviana e! Eny e, tafiditra hatrany anaty fiarahamonina koa ara koa.